سبان سون پھرین امچی جکو اوڈ ہی اوی ٹھری جی سوقین ہی۔ تھیلکیم ہے ٹھرا، ٹھرا خاسا اترا اترا۔ ٹھرا گیتی آوی ڈو تھیلکیا، تین تھیلکیا، چار تھیلکیا، پانچ تھیلکیا بھیڑیا ھوی۔ ٹھرا پیتی او سون پچھی کری آٹھاڑیان خبرا۔ کو آٹھاڑیا خبرا کری کو نواڑیا، ائین او سون پچھی حقیقت ہا ہے تہ جکو ٹھرا پینی سچ پلا بولی تو کی ہا ٹھرا پینی کوڑ پلا بولی۔ ائین ٹھرا پیتی ہر، بیا یوی اوڈان جی، ٹھرا نہ پیلا تو اون سکھ ہوی ئی کونی۔ اوڈان جی بیام کو اتھو ٹھرا پیئی ائین ٹھرا پیتی پچھی رمین جوا ھا منا اوڈان جی منا رمین ئی رمین۔ او سون پچھی ٹھرا پیتی ٹن ہوی۔ او سون پچھی ھیکی ڈجی سو لڑی، ھڑ اون ڈنڈھا اون ڈنڈھا ائین بچھری ھتی۔ ائین کو کو صحیح منکھین ہی لڑی کونی، ہا ایان جی گندی عادھت ہے۔ ٹھری جی کو مئین گڑ ناکھتی پنیر ناکھتی کو کئین گوریا ناکھی۔ ڈو ڈنین مٹ چھوڑی، ساکڑی سویری اوان بیچڑان ٹھرا، ٹھرا تیار پچھی اوم ناکھتی ڈبی پچھی ناکھتی نلکی او متھی او متھی میلتی تھال ھیٹھی ھرتی پتی آٹی چپاتی نلکی۔

وڈی کھفتی۔ سو او سون پچھی امین <hesitation> داگ ڈیئون چھون او ڈالٹیم ڈیئون چھون۔ امچی پاسیم جھانبھا ہے توریا ہے۔ توریا راندھڑی جا طریقا، تھوب ہے تھوب ناکھون چھون بھیگار کرون چھون ائین مرچا ناکھتی پتیا۔ <hesitation> ائین دجی امین کڑھی، کھاٹیا نج ڈیا جا اون بہ بینسیا جی ڈگیا جی۔ او بی ھمین ڈالٹام شروع ھلین ھو نتو اگی امچی نج گھین ہے۔ اجان بہ اماٹھ نج گھین ہے، ڈالٹا استعمال کرون چھون۔ ھمین اون گھین اڈاھی ھزار رپئی، ڈو ھزار رپئی، تین ھزار رپئی کلو ھتی گلی اوی جگا ڈالٹا ملی پاسو رپئی کلو۔ ھمین اتری گھین استعمال ئی کونی کرون۔ اوی جگا ڈالٹا ہے، پیور آئیل فسکلاس اون استعمال کرون۔ باقی جکو ہے مان جیڑا جھونا او لوکل سوکل استعمال کری چھی گھین ڈالٹا